في الحقيقة مكنأمنش بالأشباح ولكن كيبالي بلي بزاف ديال الناس كيأمنو بها ربما لأن في حياتهم عاشو شي لحظات ربما كانو شافو شي حاجات أو كائنات لي ممكن تكون بانتلم أشباح والبعض الآخر مكيأمنش ببها لأن أصلا عمرو فكر فيها أو تبادر لذهنو الوجود ديالها.